पहाड एक बडो और उँचो भू-आकृति हए । जे पृथ्वीक सतहमे प्राकृतिक रूपमे बने होतहएँ । जे सुन्दर प्राकृतिक भु बनोट सदियौसे अटल बनके सुध ठाडो आए हएँ । यिनकी उचाई कितनी लम्बी हए कहिके समन्दरकी सतहसे नापत हएँ । संसारको सबसे उँचो पहाड सगरमाथा नेपालमे हए । जा पहाडी शृंखला नेपालके हिमालयमे हएँ । नेपालमे छोटे बडे निरो पहाड हएँ । खास करके पहाड बिशाल, अटल, दृढ और शान्तके प्रतिक मानेजात हएँ । सदियौसे एक ठिना अटल ठाडे जे पहाडमे चढ़त हएँ तओ एक सहासी कामको अनुभूति होतहए । प्राकृतिक रुपमे बने जे पहाड सुन्दरतासे भरीपूर्ण हएँ । हियाँकी ठण्डी ठण्डी हवा और मनमोहक दृश्य यात्रिनके स्वर्गकी आभास देत हएँ पहाडी क्षेत्र ।